Kan bador baqayyir lai dai fil bel haw aid fok, balga lai shuqul bagdar barkab foga walla kan rikib foga kula ma birmani, haw balga bikan annar tiji minna da baktula, awwal ke finshan ya amshi fi dassina kan annar tijinitni, kan katalta min asila qadi, dugo kan basillan dai algadim haw badissa.